א מענטשליכ לעבן הא- האט נישט א שאץ. מ'קען נישט אפשאצן א מענטשן'ס לעבן <hesitation> עספעשילי אלס א מענטש אליין קען- קען מען נישט זאגן וואס א מענטש איז ווערד. א מענטש איז ווערד מער ווי אלע געלט, מער ווי עניטינג וואס מ'קען אוועקגעבן.